Ny sakorkata na ny tarondro io zay ro biby mampiasa lela lafa hihina hany. Ka ny haniny zay la lalitsy, moka. Ka i koa afa mipetaky ambony hazo la anisany fomba hiarovany ny ainy mangala volon'ny hazo ipetahany igny, mangala volon'ny tany ipetahany igny i. Soa tsy hita.